Gbeɖǝ maŋgelǝ pɔrʊpwɛ zʊrǝ mɔɔrʊkpǝ ekeerisa náa taa wǝǝ yɨ kǝlɨ mɨ mɨ mɨŋmɨ náa kpɛŋ yɨ. kɨto yɨŋ ru okuri yɨ koonu mɨ kɨto náa taa yɨ.